Jaa vixiia jii taka jaa naun kayeyo kuu jaa este natu jaa vixiia, natu jaa kuun maa nuuyoa kuu nteé, taka pelea este, estee jaa vixiia kuu jaa nu ñuu mayoa kuu, te ma’aati’ili ñu’u, te nuuja jaayoun kuu chii este vaa ñu’u xaa naun, naun este quimico kaa chii jiin te tuu kaa kanta xáá chii yaachi ni kaate’eyu kiniyo te keniyo uu, uni kiiu te keeniyo chii va’ani ku’un te nu kontatuyo conte una, conte xía’au kiuu te tíví chíí, chii a ni kuñaa ni kuna’a ñu’u nu vaiiunte chaaga ya’a te nuuga hiu yua kua tiun yachi xaa, te taka jaa vixii ja kento ñuu mayoa chii tonchii natu yata veeyo kuun te tu tíví yachi chii te tuu kachu’unyo naun te tu tíví yachi chii te tuu kachu’unyo naun kaa chu’unyo jaa xii vasa ma ntuchani kaa chu’unyo jaa te kuunty chantau lulite, nuu jaa jo’anyo kuu te yaachii xaaga te’eyo, yachi xaaga tiví chii este vaii xaa este a ni kuna’a xaa ñu’u xii naun kachii, kachii ja’a nava yachi, yachi naa kuu a xixiin kaa kuni jena’ate yua yachii xaa te’eyu taka ntikaun, takaa tikuaun, ntaka tikua yuu, taka naun kua kaa tiuu yachi xaa chii tuu a ni kunaa xaa, koo yua tu kuun ñuuyoa konka kintuyo, ko kuii ti’ili ki’iyo te konta ti’ili te nu tuu xachii xáá kaa te’eyu.